<noise> Za zao massala igny zao agnisan'ny mba tiàko ampiasaigny satria <hesitation> lazain'olo hoe karaha mampitombo be tsirona hena zay koa izy kaofa mampiasa agnanjy, de le origan regny koa mba tiàko hoe karakôry fomba fampiasana aganjy, karakôry ampiboaka le tsirona hagniny izy kaofa mampiasa agnanjy.